या फिल्म ता बड़ी कमाल की छ्या मैन देखि अर मैनअपरा दगड़्या ते भी दिखाई और मैन अपरी घर वाली ते भी दिखाई अर यू फिल्म ता मैं अगने लोगो ते भी बातोलू की कन करि ते मैन फिल्म देखि अर क्या-क्या बढ़िया चीज़ छे फिल्म मा।